إذا كان عندك توتر لما تحتاج تتكلم قدام الناس، اول حاجة جهز كلامك من قبل، حاول تتنفس بعمق، يعني تنفس من بطنك، -هدى- تهدي نفسك، جرب تمرن قدام مراية، ولا قدام أصحابك قبل ما تطلع قدام جمهور -ج- كبير، وخليك مركز في الرسالة اللي حابب توصلها مش في نفسك.